Ny fahasamihafan'ny zebra izy amin'ny soavaly ndraika raha ny fahalalako anazy dia ny zebra raha izy manokana no zakaina dia latsadatsaka kely noho ny soavaly ny anonany sady manana couleur miavaka izy somary mitsipitsipika zay ny hoditrany. Fa ny soavaly ndraika zany a maventy a noho ny zebra sady tsy misy couleurany otran'ny zebra mitsipitsipika zany fa tonga dia mintigna ranoraika na mifangaro. Dia izay no mahasamihafa anazy fahalalako anazy.